Kunu miito ngoo ja kichiko sana sana sizipatikana mo kojeshana nirenda hashjo, irenda noro na la kipindi cha nguro ke koo chature basi lesing'a labda uvalukowandinga uanikere. Runga golajide jing'ntumie, mboyeingi nelechoo kipindi she mbula chenye usako ulebhe labda nu mari na marima, marimera na fuma muda muchache komufumile kisoja yao nataka mwaka mpaka mwaka wayo kipindi kichengule na ndohole. Mboyeingi anaokoa natumia esindege haata kama kipindi kinachomduma nii pasee nigeha labda mwihangi avandara aena stesheri mona choroko mpaka muleba nuungwa muterelage masaga bajijumbo jatite vitamini sana.